Blender khe mosola kepek khaima kaisa machine. O machine bai mosola tei juda juda manwui rok no gura tei kepek khlai mano. Mosola no kepek tei gura khlaina bagwui bini bisingo kaisa motor tongo. Joto jar o no blade thepajak tongo tei o jar machine o thepakhai motor bai blade thepajaktwui wngo. Mosola no chikon chikon khe rawui jar o dadi tei jar no machine o thepadi. Jar ni bwklap thepawui machine no chalokhai motor ni logi logi blade bo gurinai tei mosola kepek wngnai. Dakti dakti khe mosola kepek khlaina bagwui motor ni speed no barirwui mano.